Naku televición, lon nevaxhi lujan, ndá nda i <hesitation> da taka ndunde ahí pelicula lande hí, takaye'e ndaku ini ndakunyai tenda nuu oin tá dita hi i taka yentakuini kutihí televición ná juntiá hi i.